إذا كنت حتخلص من مشكلة عالمية واحدة بالتأكيد إنه كنت حتخلص من الحروب، <hesitation> لأنه صراحة هي يعني أكثر شيء منتشر ذي الفترة، وكمان هي أكثر شيء مدمر للبشرية من كمية القتل اللي نشوفها <hesitation> والأطفال يصيرون مشردين وبدون أهل ويتامى، ولأن الحروب يعني تقضي على التعليم، تقضي على الصحة تقضي على كل شيء في المجتمع وتدمر المجتمع بشكل كامل، فأكيد هختارها.